هختار إني أقضي ليلة واحدة في قلعة عتيقة لإن القلعة هتبقا مليانة تاريخ وأسرار وكل زاوية أو غرفة فيها هتكون أما تحكي قصة كأني دخلت كتاب قديم أو فيلم. أما الخيمة على قمة جبل فهيه برضه مغامرة لكن القلعة فيها كتير من الغموض والخيال اللي هيشدني أكتر.